<hesitation> paper deɛ nnim sɛ yɛde nnua ne yɛ. Anaa sɛ papers no deɛ ayɛ dadaa a yɛde yɛhwee a ɛnyɛ yie no na yɛsane [de fa mfidie mu na afei asane aba abɛyɛ paper. Na deɛ nnim ne sɛ, sɛ ɛyɛ nnua anaa sɛ paper a ayɛ dadaa no na wo de bɛyɛ a, yɛde ɛfa mfidie mu. Na afidie no ayam no, ayam no fikɔfikɔ fikɔfikɔ fikɔfikɔ ɛne muhumuhu muhumuhu muhumuhu. Nti ɔyam no saa ɛwie a, yɛsan nso ɛde afa afidie foforɔ mu na anaa yɛde agu adeɛ mu. Na hɔ no, yɛde adeɛ bi a yɛfrɛ no te sɛ starch agu mu. Na starch no asan akeka asi anii. Nti starch no ɛkeka si ani wie a na ɛma no yɛtentann a, yɛasane ɛde afa mfidie mu. Na afidie no bi ama no ayɛ tratra asɔne nsuo ahoroɔ a ɛmu no nyinaa afiri mu. Na asane afa mfidie ahoroɔ mu na yɛatwitwa. Nti, yɛtwitwa wie a afei yɛde afa mfidie foforɔ mu ama no aho na aba abontene sɛ paper.